Madukhu khali kha khali khajira khu dukkha mihekha eji khwali khwalia beburi beru. Basakhulu bari ba khale bekhalanga hasi mwana muyayi na rhula eyo babola ni mwana wa wina utsa uyo baas mwna muyayi una witsanga nu genda nu genda nu udukha ahene hao ni wakhabira hene aho basakhulu abo bakhukanga babhole khalukha mwana ewe ndenya khurume na musakhulu wene oyo benya bakhusheritsie bamanye uli mwana mulahi anoho tsi uli mwana mulahi aah musakhulu mulalaabola hene aho mwana iwe ndere ne ikofia yanje mwere malua icheptulu eyo ndenyanga utsie khu ndeterha ikofia yanje wene eyo baas aaah basakhulu bene aba babolana khu ni wakhalukhanga wabola musakhulu oyu aai musakhulu ndenya kutsia mbaa aah basakhulu babola oooh mwna uyu nu mulahi mbaa mwana naa mwana mulahi yaghalukhanga na abola musakulu ammbole ha ndekhi ekofia yanje khu mwana yatsebukhanga atsia khulerha ikofia eyo aah basakhulu bene khandi bamulanga bamuble khalukha. Kumbe benya tsa khujeriza mwana wne uyo balole no mwana mulahi onyala khulinda basakhulu no mwan mulahi unyala khuba mwana mulahi aah ukhalukhanga basakhulu bakhubole ikhala hasi aha no wikhala hasi aho na basakhulu bene abo kumbe mulala khu bo uchendi na mengu kekhe khali mushibeti na undi ujendi ne inyama wominye inyama indinyu wayembera inyama yayuma akhobola ikhala hano no bujeni bwo buchima bwo bure aah bakhubole ikhala yha aah barwitsa mengu aah bakhuha o- ouriaaaa wakharia wakhekhurhaaa aaah wakhubole kha chende bulahi kwali khwalia beburi tsikhwaymiranga mwburi imoni tawe khandi msakhulu ni wa khurumanga anoho muhsiere ni wakhurumanga nola mushiere naginji tsikhoi nanyakhananga ne tsikhoi obole mama rerha khukhonye uujinga tskhui tseene itso tsi wabeza khu na tsisoni ubole bakhana baseka baole ujinji tsikhoi tawe utsia urhula mukhere tsikhoi ha lwanyi hehe aagh mushiere asanditsa lwa asanditsanga nil wo akhuhetsanga tsikhavi tsyo khudukha aagh akhobola mwan wange tsia bulahi mwana wange chenda bulahi kho udukhe na ulola bana khali ni tsingavi tasinyshi ininga yene eyo na butswa ban aba nu ndina bana badamanu ni olanga mwana wenya umrhue mwan khali anayala khunyeganya. Khu ubole mwana uno onyala khunyola ndina vugasu chijira bugasu bwarhula khu bandu bebuli bandu bali ba khale nib o ba khusalila tsikhabi khu unyole ekhabi na butsa bana ba madukhu khano bhayanga tsikhabi khali no ola babyakhana banyakhana tsa khu lwa bene benyanaga shigira bayakha makhuwa kha bandu bahindira benya mangana gene ago tawe na bahindira babolanga uli udukhe ban aba madukhu khano kahli banyola bashieer bahindira bakhutsurwa ba basakhulu bakhutsa bana be miaka tsa kumi na nane unyola mwana ahande khu mushiere wene oyo atsitsa no mushiere wene oyo na bahindira bari ba khare bwetsukhana na khola mnagana khuli khene yakho uhindira mba ula khutsa bwangu. Khu ban aba madukhu khano benya mibalo ta bahula wenya ubibale bakhulhya ewe umanyi shindu mba khu okhorwa inze malie miaka kumi na nane malie miaka arubaini noho miaka sitini toto mbula khumanya shindu ishi kweli manya mangana manyishi, na butsa bana bene haba obanyola ubibalire na no unyola mwana waba bulahi mwana kenyekha arhie beburi mwna amnye arhie mundu muhindira mundu nuhindira ni abiye rhikhuba ablur khu mwikhana mundu muhindira ni aboye rikhana abule khu munyekhanya khu mwna mwen oy oni omurhuma mwana atisie nu obola rhikuwa mwana ahule. Musakhulu muhindira obola shina baas mwana akhurhebe rikhuba rya akhamanyi tawe umwivalile mwna akhurheve rikhuba baba manyi shindu shino tawe anoho musakhulu manyi shindu ishi mba webabrire shindu tsene hitsio mwana mwene uyu amanye khu shindu tsilangwa ndi inoho budamanu buturikha khurula hano nab ana ba madukhu khano si bahula yta lakini madukhu keru khuli kwali na bibuli beru khwari khwalia bashiere khwali khwalia bandu shu khwahetsatsa mu makhuba tawe khandi makhuwa kha lera budamanu lwene yilu mudukhu khene kha kwa bira yakha kha maduku kenemundu ni yakhutsanaga kahli ni yali mundu muhindira bana tsi bahenzakhu ta inu madukhu khano bana belukha tsa ni bahenzanga khu bandu bakhutsi bana bahenzatsa ku bakhukha babo bakhutsi na khurula khale mwana yahenza khu khu kuka wewe ta mwana yekhali khu sitali shengine wewe tawe khutse lwa khwalukha khwa khaywa tatsia khu munzu mu room ya mama wowo akona muna mama wowo ta isho shiajira khudukha miaka ban aba madukhu khano baritsa ta khwari khwakolwa khili mama wowo uli baba wow mu room ya baba wowo murumu ya mama wowo watsitsa mu dawe khwali khwalia nio ijiranga khudukha mu mihikhaja kurimu iji na butsa ban aba madukhu khano ubanyola munzu mwa mama wabo inzu ya baba wabo. Baba wabo narhuli natsitsa habundu na mwana wene ni ujendi na bana barina bebe unyola nu mukhana khu tsidari tsya mama wewe na baba wewe bakhona khu na uyole mwana mwene uyu hena umwibale khu mangana khene yakha khu nakhukhole khu lina tsijira biburi khwayikhutsira butswa khuli sa khunyala khu khola ta na butsa mwana khudukha abe mwana mulahi aritsanga abebuli bebe atitsa bandu bahindira aritsanga bandu bamubiri abene yaba nibo ba arhebea bandu barhula hen ana bana batsitsa hena na shina shitamanu na shina tsilahi ndio khu mwana adukha na butsa khu ni ukhakhole ndina chijira khu banak hu bayuyukhana ni ukabakhole ndi shi ligeri mwana khenya amaye maisha khekhe khabe malahi naa bamanyi bajala maisha khabo ta khali lwene yilu uyola mwana we mihikha tsa miaka ikumi umwele malwa ukhone mumutalo ni umbola mwana iwe malwa khakhonya shindu ta mba mwana akhunyekhane akhutukiza khu mwisho na butswa akhutsa na akhunyekhany`anga ma`khuba ulekhana na mwna mwene uyu vusha mukhamba unyola mwana mwene uyu ali na lwasa unyola mwana mwene oyu adijira ahula bandi barhumule uhula ukwire na bo ujendi hayaa bana bene haba khali baritsa tsyokhulia ta. Khutsi tsindu tsene hisi nakhoyanga mmbiri tsilililwa subuhi mushiere aburge bushiera akhuhekhu umwe wacha mwaa uusimukhe ubola utsia khujenda na khali wajenda butsa lijenda lya butsa ta uyinzire khu hango ulime ubukhule lijembe shindu itsio nit sio tsa langwa liyalo utsie khuya wakhatsia khuya baas mushiere ni arhule na imbakho atsia khulima haa mushiere akhubola mwana wange ndenya khutsia khusembela maduma ni khakha dukkha mutsie khusembera naye mutsie khusembera na mushiere mulie na dodo vikhanao bitsriho ta we. Ukhonye mama wobo ikasi ni ibetsa iili ho khali niba milimi jageha khalimi kha mmbetsa muli nakho ni kho ka ukhonyanga mama wobo khuyinzira miyinzi jene yijo na butsa ban aba ndunu ni umbola manga khuki gene yago ni umbola bana bakhunyghanya na khu bandu bahindira khulola mwana ni akhunyekhanya ndio lekha abe khu umbola yibe kha tsie khali na aba adhukhi ihale ta abaetsa ni adukhi tsa imbiri aha bandu bamurumulanga shijira bayangane ahula lia mumolomi ta khu khutsa bandu bahindira kharekhera bana ijira wisunda ubarhekhela inzira khu unyala khukhola ta ksu wisunda mwana yaneya akhubole rhula khunzira tsijira umwele malwa khekhe obula sio unyala khumukhola khu na umukhole ndina khutso tsa basakhulu bala khuli mukhanisa rikhanisa likulinda ni uli wne eyo. No unyola mwana ukhole shilaghe tsietsie ubola mmh khene yakho na khekhe na butsa khusala nyasaye na khukhalukha munzu khusala khu mubanjeri khu ulomba ichai umwa nobe no uli. Nayo wakhanywa ichai yeyo umanye mushiere rhushima ni lwale luli ho mushiere alomba rhishima ludidi na rhugutsa aluje bushima mulagile na mukhona na mwan uyu wa atsi utsile mu malwa keke arhula wene iyo arhula wene iyo na akhukhana ukhorwa mwana uyu ni umwibale shina na vtsa mwana na vutsa mwana huyu ni ali mwuli ahule makhwa kha bibuli ahule mundu muhindira naaa nu umkhaya likhuwa ahaulile nu umbola mwana wanje anaoho mwana cjira baana bosi wadidi no bana bobo khali ni atabe mwana wa wibula tawe lakini ni mwana mdididi ni omwana wowo ni umulanaga ahulile yitse ahulile ubola shina ni yitsa naye anyenyekea abole musakhulu obola shina n ani uli ne likhuba ummbole na butsa noho ndina no onyole hena mwana wene oyu ummbole ni omulanganga amba khubole mwana akhubole kwenda huku oli na tsia umbola mba obula shindu tsia umbolela khu ujenya mwana huyu umbola shina khu ni omuleva kha umbole khu tsia umanyi ni unyola mwana mwene uyo ali khu na shindu tsia akhubola ta akhubola tsa makhuba kha babwere mukholoba bakholi ndina ndio khenya akhubolele aah na basakhulu bashiringana lwa alinyola bwiyangu lwa alitsa khu ndeba kha bahindira ma mwibale na atitsi ndenyekha mmbole ta ndekha atsia lhu khekheida. Khu ulola ahumiyanga ulola asalanga khutse khali ukhole ndina nyasaye akhukhonye khu mangana khotsi khanyala khuba khabetsa khali ho sitsira si khuli no bunyali tawe bunyali khwalekhera nyasaye khandi bunyali kwalekhera serekali khu makhuba khandi khali ho mba na butsa mwana wenya mawaidha khurhula khu biburi anaoho khulula khu basakhulu khula mwibalila khu mmbole khuli bandu bamenya mushibala muno n ani yanji khandi khulalekha tsa tu benne basalile na butsa khulakhola ndina na butsa khusalanga mwana ni yenyi akhonywe yitse khulamkhonya na akhenyi tawe si khunyala khu mlazimisha ndnya khubolele amakhuba kene yakha tawe mpaka mwene mwoyo khwekhwe khuyanze ni ya khaleba khulambolela khulio na bakhwa manya kha banyala khwebala bana na mwana wene oyo na akhetsi na khebalwe tsa na mushibaala paka na kwhebalwa mwana na ashenyi khu subilanga mangana khene yaga khenyekhanga khunye abana badiriji khwali khwaria abandu khwali khwalia bandu si kwa tssu tsukhira tsa mundu nula mundu ali omihindira sio atsutsu khila tsa mundu amurheba ukhola sina ni omunyekhanya tawe khwali khwalia bandu khali mundu ni arhebanga injira no omanyi injira idhukha ahabundu fulani wamanaya mundu mwene wambola londa injira yeeniyi ilakhudukitsa habundu ha wenyanga narhamanyi wa inira yene eyo itsitsanga wabola mundu mwene uyo aaah mundu wanje. Mayi tawe rheba khu undi ula labda anayala khuba ni amanyi anayala khukhuibalila oluhe odukhe khu madukhu khano bana baba bandi tsi bahula ta na butsa khusala nyasaye bana aba na bakhalukhane, nyasaye abakhalukhanye babee bana balahi bamanye nyasaye alikhu na bindu byotsi bitsitsanga na nyasaye bindi byosi tsibitsitsanga tsa tsa bandu bakhanakhanya ndionyo batsitsa ni tawe batsie khalaha ni benya basakhulu na bashiere babibalile bandu bamenya ndina ni wneya khu manya tsia bandu bamenya mushibala tsinu mwihikha minyishi ohule bibuli uhuke malakho ni wakhahula malakho uladukha khandi ulahenderea na butsa khandi malakho kha bandu wamwa malwa kha bahetsa buhindira ta chijira lwa umwetsanga mwana ukhoni ne inzara mwna ulile tsiokhulia mba mwana uyu khali engubu afuya mba mwana uyu ni muchafu mwana ujenya mwna wa wakhebula mukholoba yenya ndina khu baya yenya khu mukhole ndina lwa buchezanga yenya khukhola ikasi ta mwna wakhuya huya butsa akhaba tsa khuli anyola tso khunywela malwa na butswa basakulu bahindira akhutsa khulola nda khaba tsi khutsia khubola mushiere rukhutsa luli ho alomba rukhutsa khuia no bushuma kho balola tsa khunu ndi khu bajenya basakhulu haba badukha ndina na butsa ni benya khwibalile na khubibalile. Tsikhari ho makhuba khandi kha nyala khumeda khu khene yakho ni akhene yakho kha nyanzile khubola batriki banje na bandu bamanye ni uyola mwana wadukha mwna arie arie bibuli na khandi arebe amanye khuli bandu bamenya mutsibala muno arebe amanye khuli unyala khumenya khuli mihikha khuli mundu anayala khumenya mwihikha umanye nyasaye ahetsanga mundu mihikha khuolondekhana khuli mundu wabetsa walia na khandi khulondekhana tsu warhia nyasaye khandi batsie mwibukhana bamanye libukhana libola ndina ni balonda mangana khene yakho balahindira na butsa bilhola nib o bamanya makhuba mengi khutsa khumanaya babola makhuba khe mirembe ni kho khene yakho.